Haa asaweere midon huwa awaaji cappan e tati e joye ngamman midon siwta bo haa nduubu midon yi'a wadan nde tati yahugo nde nay.